<hesitation> khwuli numunyama kulakwaa ingokhoo. ingokho shindu shomanyaa nineyo mutsuu. Ingokhoo inendena imanyaa mwenee. nuuee netsingukhoo tsowee khali tsiree tsingokhoo mia moja. tsimanyaa tsa muntu oyuu noo akhulikhitsanga nuve novukhi supuhi nowikulangatsu muliango tsingokhoo tsikwakaniranga sichira tsiamanyaa. uvukhaa ne shekhulia niwitsia nutsiaa. khali nuli khali nururi tsaa makhono meruu uvere neshekhulia tawee. utsaa tsingokhuo tsilakhulondaa tsiakishee tsitushii mpaa. khalii khuchoo khulinduuno mpaka mwurula khuchoo. otsieuvukule shakhulia utsie khutsilakhane niiwe. Nawe solava ne ingokhoo ukulanye mvurendee ingokho yenoye imenyewee tawe. mpakaa mukulanyiree ali- lakhii iveo na amani, but muvurendee ingokhoo irurulao. ilaka lukhaa tsaa angoo wuwo. wawarulutsiaa. Sichira na embii na wuwoo ilakulikhaa tsiaa iweneyu. sa- ingokho imanyaa muntu wachirakangaa.